أولاً, فتح متجر التطبيق, ثانياً, البحث عن التطبيق, ثالثاً, إختيار التطبيق, ورابع شي, تثبيت التطبيق, خامساً, إنتظار التثبيت وننتظر حتى يتم التنزيل, سابعاً- <hesitation> أو سادساً بالأصح, فتح التطبيق بعد الإنتهاء منه, سابعاً, تسجيل الدخول, وبهذا يمكننا تثبيت أي برامج.